حيواني المفضل هو ال <hesitation> حصان، أولا <hesitation> لإن الحصان كائن جميل كشكل وكطبع وعنده طبع ال <hesitation> الأصالة والحرية يعني هو برضه شديد الحساسية يعني هو بيحس بالشخص اللي هو راكب عليه ، والشخص اللي بيقوده <hesitation> فلو الشخص ده متو- متوتر هو بيحس بالتوتر بتاعه ، ولو الشخص واثق هو بيحس بيه ، فهو كائن زكي وجميل في العموم